Amin'izao fotoana izao de efa maro ny sakafo miainga amin'ny legioma ataon'ny olona solon'ny sakafo misy hena. Ohatra amin'izany zao ny <hesitation> soja, eo ihany koa ireo <hesitation> karazana tsaramaso na lena na maina, ny voajobory na lena ihany koa na maina de afaka atao solona sakafo misy hena satria mitondra proteinina ihany koa izy ireny.